Стетоскоп барои гӯш кардани садои дохилии бадан истифода мешавад. Онро табибон барои шунидани таппиши дил нафаскашӣ ва кори шуш истифода мебаранд. Бо ёрии стетоскоп бемориҳо барвақт муайян карда мешаванд. Он дар ташхиси бемориҳои қалб шуш ва фишори хун нақши муҳим дорад. Стетоскоп воситаи асосии ҳар як духтур мебошад ва барои назорати саломатӣ зарур аст.